Ny fomba ahatafavoaka velona ny olombelon amin'izay fotoana izay izany an, dia angonina daholo ny sakafo rehetrarehetra, ny biby fiompy an sy ny vatsy rehetrarehetra an, dia <hesitation> taterina amin'ilay sambo fitaterana entana taloha amin'izao fotoana izao ireny izany ilay sambo <hesitation> fitaterana entana manerana an'izao tontolo izao. Izany hoe eny ambony sambo daholo izany isika rehetrarehetra an, <hesitation> dia eny indray isika no manorina karazana fonenana vaovao eny ambony rano. Dia lasa miaina eny ambony rano indray izany ny olombelona. Dia izay no fomba ahatafavoaka velona antsika amin'izay tranga izay.